Ny karazan-kany tena tiako zao sady azahoako tsirony soa p- ohatsy hoe manao paty- paty iregny, manao misao, manao lasopy, manao vary amin'anana, manao <hesitation> tsako asia ronono.